طيب أول حاجة أختارلك دراجه حجمها مناسب لك ،مو كبيرة عليك ولا صغيرة ، طبعا تأكد من ضغط الهوا في الكفرات ،حط الخوذه علي راسك ،عشان تحمي نفسك ،وازن نفسك أركب عالدراجه ،اطلع على ال-البساط واحدة واحدة .ابدأ تدوير الدواسات واحدة واحدة ،يعني امسك المقود جيد <hesitation> واحدة واحدة ،ييعني لاتستعجل اذا حسيت انك راح تطيح لا لا لا لا تخاف يعني تع-تعدل نفسك اذا طحت جوم وكرر المحاولة عادي مرة واثنين وثلاثة مع الوقت بتصير خبير وبيصيرعندك الثقة تعلم كيف توازن نفسك وتلجي الموضوع يعني سهل سهل سهل سهل اهم حاجة انك تستمتع ووتخلي نفسك خفيف كده وما تتخشبش.